Kiiy en pesyo kokimii olekiawendii kokiimatinye kiiy lakini kwawee yait oloe koo kianyoruu chorwa nenyuu, koo kitaretanii koo kokonanii kii nekikatareten geii, neu chepkonda koo kianyoruu pahati amuu kikonan ii koo ngaweksei ale kaipchii lakokchuuk tuguk chekimakatinii koo kiapaipaitu ale atinye pahati raa amu kangang'ete koo kamatinye kiiy akoo kangaa weksei koo kanyoru kiit ne kiatinye nekiapaisyen.